Gny tele na fahita lavitry zany de natao hampitana sary izy io. Ataotsika ohatsy hoe nalà camera nalà fampiasa fakà sary bokagny lavitsy agny, da igny amizay ampita amy alalana satelita de anteny igny gny manday anazy da tafilitsy agnatin'ny gny raha ao aby. Fa misy pitsopitson-draha mandray anazy no hampifandray anazy amy gn'anteny igny agnatin'ny tele ao da avoakiny sary igny ho hitatsika.